Ɗwa shee nyek nin ti ere yellooni yin shika gee mi ɗwa shee ɓat ɗwa shee ɓat nin ti ere yelloni nyek dai, she ɓat nin ti ere yelloo ni, yin shika nyek kwa nyek nwa ɓel ta moo mulna nyek kweŋ kwaŋ bo nan nwa ɓel mon taka ɓuli na in baa monne, mon tati gbei na ere taa na ere bera mon yelloo na mwa tee kuma moon nena nywadit kamon nena kullum ka koo ko jewya, mwa te meen ɓulina nyek kwee kuma moon loo ne geemee na in nyekmo mooon taka gyemee tina nan taka tanghe nunkan nunna ɓoo nunka yoo na taka tanghe na taka nee na taka nee nungka na taka tanghe nuŋ nuŋ nuŋ tiye liki kani beren yuu mon taka geemee ti nyek moo in nyekin kwa nyeki ka temen belle yoo ni ii nyek moo mon taka mare nyek moo indei nyek ka shaɓa pere shina she yek ka shaɓa manghe mare ɓweng loona moo tee nyek kwe innan nywabel na temee yiljemoh nan nyabel na dingan shirka shina nan shirka shina nan wune shina nanne nungka na kan ɓan yi kusha sheemo, nan loo wula kan yin nan loo wula uŋ yel loomi ɓwaa kung yele loo ɓwaa, ka pep shemi. Nyek inkwa moon loo nee geme ka fola ɓwalle yoo yin shika ti bini mon ti tee ta nyek mo ti ɓee in moon loo nee gemedit moon shi tee ta nyek moo teka bollini nin wishimo ye nyek ko ma nin wishi mo ma ninshi bii taa yello ni wishi yelloni ni mare b in mare ɗingan ni ɗingan tetana nin tetana mon tan liya nin tee tana ye yekko mwanin nunvurum in moon ti uli sheni moonti foleni nungtanghe monti nee duk gemee ka shong mwa neni moon ti neni yek kwe ka yilka pep shee mo shannan kuma ɓat ɓaka ɓo geelee ɓat ti eree yellona ɓat ɗii moon ii ɓat, ɓat kwaan ɓoo yelloe ka tee ɓat kwe ka temeen ti folla nuŋ kole ti shit shi mo na temeng ɗorna ta yello na koo na da garge nan da ɓat koye ɓat li neuya ni shik neuya ɗei ɓakwee ka ɗillaŋ ɗi ka yilna ta yel loo na yin shika na eree lulka tin kona nungnu na eree lulka ti yilka peep she na nu na er lul katin nena nuŋ nunu to ɓat ti erre yel loona ere yel loo na <noise> kwee moon tan liya ɓiya ko mwa mon loo ne welee mwa nahe ɓat moo tin bi tamoo moon ɓul ɓat mon telena geemee in nan wi yellwe moo yuu geemee nan we yello na ka tin yil ka pep she na mwa nanghe ɓakwee tin nan tee ta ta yello na nan kanee ɓana nan te nan yello nantan Lonang tan vong mwa wii ɓa tang vong mwa wii yee ɓako, ya wii yee ɓako moŋ ka uli ma mwa yila wii ɓat loo da gang moo lwaa ko ka gee too yin shika ɓa kwe moon taka kona nuŋ moon ti pere loona moon ti domee shina ɓat koo liya ɓat ko ma nan lare ɓol mo daga nywadit mon yili na barbi na berbi nee ɓolna shoti kana ere nu yelloo mi tami loo yili koo namii loo yili koo ye yeldadiɓoh loo yili, ɓat ninti eree yelloni shoo kan gee mii ɓat ti eree yelloni ni wii shi moo ni bw ni mare ne ɓat ɗi ɓat dadi ɓo da law ka ɗore ɓaɓo she ɓakwe na lare ɓol yel dadi ni kwin ka yili na mar ɓara nuŋ nan lo neeŋ ɓe ɓara nuŋ ɓe ko gom shina ko gom shina yoo nan lo ɓara nuŋ lare ɓol yel didi loo yili, nyek kuma in nyek kuwa, nyek kwe duk shangha nang wii shi mo, mon nena akwai ɓa luk nuŋka yel geme nyek tine ni mar nne ni mar ne ɓol ni, ni ma ne ɓol ni mwa nanghe nyek kwen kwa na temen ti yil jemo, dangha moŋ ii nyek, nyek kuwan ɓoo, nan tanan wi shi yellon, nyek ka timen biina taa yellona ɗi loo nyek laa, in nyek ere diniŋ nu mbadai nin tanin mananmad da kaaŋ ɓo, nyek ka benaŋ di yello na, na beneŋ di ka nin ka tina, ɓa ɓat, in jeneen ɗi nin ti ɓuli ye ɓat, ye ɓat kwa ta daa tal ta nin gaale ni gaale mwa Ni loo gang ye ko ti weele ti weelele ti weelele, amma mo yello ɓa kwe, mwa tee ɓa ka temen ti yil jena, sho kan gee mii ɓat ti er yellona mɓakwen ɓo ye ɓat ti weelele ti weelele ti weelele ko waiya ka teka mar kina in ɓaŋ er yello nan yoo ɓa ka ne ka bi ta ɓaka koŋ ɓake, na erka na teka bi taa lwako ɓake to ɓat ti er yellona yin shika na wiishi mo, na mar wula ai uŋ yello mii ɓwa na mar ɓara nuŋ na mar ne ɓolna na mar ne ɓolna na ne, na ɗaɓla shit ɓana yi ka peep she mo ɓat ti er yellona.